So mi nani un inni ñyande salaasa kanjum ma ni kuugal e gesa waraata dow hore am. Mi ummoyto daga bimbi mi yaha gesa. Daga ɗon mi warta, sey mi loto mi dilla kuugal am.